L'art a serv a rendi le coze pi bele për ezempi ün cuader ënt üna ca a fa la ca pi pi bela e l'art al e impurtanta për për le persun-e për. <hesitation> Si ün a guarda üna coza bela al e pi cuntent